سائق شخصي، علاش، علاخاطر أنا نعرف نطيب، الأهم أني ساعات تنفد نحب أنا واحد يطيبلي والكل، أما بصراحه ما نعرفش نسوق وما نحبش نسوق، أكثر حاجه نكرهها أني نسوق الكرهبه، إذن وقت اللي يكون عندي سائق شخصي <hesitation> ينجم يهزني لأي بلاصه ما نبقاش نستنى في الطاكسيات وما نبقاش نستنى في خويا ولا أختي باش يوصلوني ولا بابا ولا ماما، فهمتو، أما التطييب نجم نعمللو روحي وإلا نشري من المطعم عادي.